د کانګرو ځانګړتیاوې: کانګرو قوي پښې لري چې دوی ته دا توان ورکي <hesitation> چې په صحیح شکل باندې ودریږي او د توازن له پاره قوي لکۍ لري او کولی شي خپل بچیان په خپلو کڅوړو کې انتقال کي او دوی یو ټولنیز حیوانات دي.